إذا كنت حابب تحسن كتابتك، أول حاجة لازم تقرأ كثير كل ما قريت أكثر كل ما يتحسن أسلوبك، جرب تكتب يوميًا حتى لو حاجة بسيطة، المهم إنك تكون دايمًا ممارس، حاول تقرأ كتابات ناس كويسين، وركز كيف يعبروا عن أفكارهم، ثاني حاجة خلي كتاباتك تكون واضحة.